Iya to biasa tau ku temui samson aden sola oky iya samson ku tama pas wale majama cerita a usia na samson ton tiga puluh tahun risi tamu ka pas jamma ka sama den en aden ke magolo ka sola iya biasa ka ketemu aden ke magollo ka sola kan satu tim ka aden jadi ki magolo ka ketemu ma to usi na aden empat puluh iya tu sitamu a pas turnamen ewaktu latihan na setelah itu sitamu ka pas nonton lotres sola usia na to empat puluh tahu sitamu na oky <hesitation>